Ntaka in te’e kuan nte’e kujin ku in te’e titnu in neñu in tikua in ntoko yuka kaku in javixi ja jinida.